עכט ווענדט זיך ווי צו לייגן צוקער. אפאר מאל איז גוט צו נוצן צוקער. אפאר מאל איז גוט צו לייגן האניג, למשל און טיי. און אפאר מאל איז גוט צו ניצן מעיפל סיראפ.